I mampiavaka piso ndraiky fandroàka ndreky piso malefaka avakeo piso izy kô olo tsy haigny ke manantogna fo izy mita- mitakotakorosoko ké amignazy aké avaké giligiligny ake hegnin-tegna fa fandroàka ndraiky izy ko olo tsy hainy na manaikitry izy na izy mivovovo.